Karazagna desera fantako a fruits, fruits zao ohatra: manga, letshia, akondro, corrosol a, zaty, de a raha ohatra ndray ka am'le resaka mombana raha izy a: flan, yaourt, de gateau koa, zay angambany.